ɔ̀kùɛ̀yɛ lɔ búá nyòo kpí ani òmóò ɛnɛ́ɛ̀ ówo ká bo gu ówò nì gbɔ̀mlɛ̀ ámi kayi à nyo sìmítì ìnɛ̀ lèeè kínì bàáa nì kpàtà nàáa ze ni kpàtà ínɛ̀ lèe à nàáa ze ni yila íku màa kpákpɛ̀go kóŋ úni gbìnè ifli íɖì úni ɖí òmóò àni. úni ɔ̀kùɛ̀yɛ lɔ kile baba ká zì nyo úni ɖi bɔ̀sì àni úni ówóbe nì kínì ká àkɔ bu ɖàá banìi kínì ówò mòole búá bù lili ígbɔké ba bàni àkɔ kíni wa ówó be ni yila ábua bégù àbua le búá màaké kpàkpɛ̀go úni kínì à nàáa nì yila. úni kile ká nyòo úni ɖi bɔ̀sì àni lɔ ké bògòzè be ni kpàtà ìyè lèe ulu ínìwà ɛ́ɛɖí à nàáa so màámi à nàá ni kpàtà à nàá zi sòo màámi ká à nàá nì kɔkɔ ìyè lɔ mà zí gbàa ú nàá zi nyrèegúú. úni ɖí kínì úni ɔ̀kùɛ̀yɛ lɔ kile nyòo ù ne mìùŋò gbigbigbi <noise> ka àámi ɖàa yila ábua ú nà zé miwɛ ɔŋɔtí èle. ówò mòole bù tà mi gu kíni búáà úni sú ɔkùɛ̀yɛ lɔ nyòoówò ululuulu ù nyo kpíí kìma ké éɖi ɔmi fíà kíni ɖálɔ̀ɔ ɔmi ɖàa nɔ.

Ani bubutu ɔ̀kùɛ̀yɛ ɛnɛ́ maa, bubutu ɔ̀kùɛ̀yɛ, <noise> bàáa te bì kòklóò àwù, <noise> únàá wulì ɔyitɔ, bàtú yíli è. ɖèɖè ìjìjà lèe bɔ̀sì màa úni ni bàtu yili so áyiti lɔ bà fúnù ú nà bé bà tú si. bàáa fè se ali bà ní bubo néleè úni bàá kpokplìi ínìwà lɔ bà tálɔ̀ ìbì nyo bà tú ɔwɔ náka nàáa mù ìgbè màaké úni be, à nàáa mù fía ni ù be gbàa. Úni bàáŋì ŋilisi ɛnɛ́. Ígbɔ bu ŋìyilisi úni yilè úni bàá yì glòo so ikpɛ lèe bàá kloòà míá ása bàá yi pòo ɛnɛ́ góɖó góɖó góɖó úni bà nini, úni bà nini kɔ bégù. màa bú náa ze ni yila ábua nímá, màa bu nàa ze ni wò nímà. Kíni ɔmifiá sònià áɖì bubutu ɔ̀kùɛ̀yɛ maa, kàɖi bù yizeà wuléè, ono be nì bubo gáŋga, bubo gbà úni be nì yize kaɖi bù yizeà wuléè uni bà yiglòo so ikpɛ lèe úni bà pó góɖó góɖó góɖó úni bà nini úni bà nini kɔ bégù. Kíni bú ne ni yila ábua, kíni lɔ ké bú nowò. úni ɖí ìgbè màaké go lèe àni. <noise> <laughs> bubutu ɔ̀kùɛ̀yɛ maa ówo fìía ígbɔké be yize à bèe yizeà nì bubo gáŋga nì ono. Kòkóò àwù òno úni be ni yizeà kayi bù yize wuléè úni be úni bàá yi glòo so ikpɛ lee. Úni bàá yi pòo ɛnɛ́, úni bà nini kɔ bégù. mòole be ni yila ábua, mòole bù ɖòó wo úni bà ɖí bubutu ɔ̀kùɛ̀yɛ. Úni màa zì nyo káɖi ni ówò nyòo ɖɛ́ɛ́ sóɖàɖí wa wa bàáa wò sóɖàɖí bù ɖèé ni yila ábua lɔ ké. Kíni lɔ ké bèé ni kpàtà ábua bùyòvòè ɔ̀kùɛ̀yɛ nyòo úni nyo ulu ulu uluulu. Ú nyo nì kìwèe ni màa màáa jènì íɖiwɛ. Kínì à nàáa gu, úni à nàáa gu úni à nàáa zo wò ówó bo gu tu nyo ikpɛ lèe ká. Kàɖi ni ù ziwɛ bùyòvòè ɔ̀kùɛ̀yɛ úni.